Ayga ba ay ma ci araŋ se Curey zey kaŋ yaŋ ayga bay, i ma no ayga ba ay ma ci waŋ kaŋ yaŋ ayga bay fa. Waŋ kaŋ ay si bay mo, nidi ay si hin kaŋ ci nooya. Curey zey kaŋ goo ir se nduɲɲa ra kaŋ yaŋ ayga ba ay ma ci araŋ se kan day i ne curey ze no. Nidi iri gonda Gorŋo, Gorŋo curey ze no ay hin, iri gonda Curo, Curo mo curey ze no, iri gonda Takurikuri. Takurikuri kaci waŋ kaŋ gonda ce marya din. Wadin kulu Takurikuri no. Iri gonda Bogo-bogo. Bogo-bogo, nga kaci i kwaara din, i kwaara din kaŋ niga di ga Haw yaŋ gana ka kuray, to Bogo-bogo nooya. Guna iri gonda Kolŋey. Kolŋey mo goono araŋ gan bay, iri gonda Caka-caka; Caka-caka araŋ bay mate kaŋ a goo da ir gonda yaadin. Iri gonda Gabu ize, Gabu ize no kaci waŋ kaŋ araŋ ga di ga gorŋey din di, nga kaci Gabu ize. Sannan ir gonda Gaaru, Gaaru no kaci araŋ bay mate kaŋ Gaaru a goo da. Gaaru no kaci a gonda i bi a gonda i kwaarey kwaaray. To nga kaci Gaaru ma. Iri gonda Bi-bi, curey ze fo goono kaŋ se i ga ne Bi-bi, iri gonda. Sannan Tu-tu mo iri gonda Tu-tu. Tu-tu kaci araŋ ga Tu-tu bay mate kaŋ i ga ne ase Tu-tu nooya. Sannan ir gonda Suuda; Suuda bumbo yaadin no curey ze no i kulu.